أنا أجدر أكتم نفسي تحت الماء لمدة قصيرة جدًا يعني حوالي ثلاثين ثانية بعدها <hesitation> جسمي يبدأ يحتاج أوكسجين وأحس بخناج كمان في ناس مدربة تجدر تكتم نفسها بفترة أطول بكثير بس هذا الشي يحتاج تدريب خاص وطبعًا مخاطرة كبيرة جدًا يعني بس أنا صراحة ما أجدر.